Unam emi ani nkudde enye edi esen kisi mmi edi ọku siak toño nkama ani nkwe nsikekip mbaña e toño nkamana nkwe e nsikekip mbaña e itie emi nkokudde e ko akade ekpere itie nkọnyuñ nka idip do nka nkokude e do mmo akasaña ita mmo akasaña ita mmo akasaña ita emi nkere ke asabo nsi ikañ ntip tutu memen toño ke itu oro ndisim itu emi ndiọñọke enyiñ nsie, mmowu ọnyañ okudde idiọñọke enyiñ nsie nko edi nkemen ndi ndisin owu nnyemde ndinyam uku emi ma unen mmo idighe ama uku oro esidi ikud unen enyene mkpo esidude ke ekpib nsie oro ke itit ifuo nsie oro ke itit ifuọ nsie oro mkpo oro esitie ndad ndad ndad ndad nte eyip etad mkpo oro unen ika ndikọñ mkpo oro enye ọnwọñode ada amum unen ata enye ata unen tutu itaha inuen k'ikọd nte enye atade unen enyene naña enye akade okokad mme unam efen ndọhọ enye uka oro enyene naña akade okokud unam efen enye ata mkpo edide ndisi itaha mbid ata unam k'ikọd ata mme umen enehede ọduñ ekpere owu ke mben esa mme unen ọsuk asari asari isari ika ko enye ọduk edibe esi ekpib oro inyan ke etiri ifuo nsie oro isi etin ifuo nsie oro inyan unen oro ika ndikọñ enye ọnwọñọde ada amum unen ewid unen, unam edibe esen k'isi mmi edi oro.